هفضل ان انا اكون رياضي مشهور لأني بحب الرياضة في العادي بحب اتمرن وان انا اهتم بصحتي وان انا اكل اكل صحي <hesitation> وبحب شكل جسمي يكون صحي <hesitation> وكمان ده هيديني قوة بدنية ان انا اعيش حياتي بشكل افضل وان انا اقدر ان انا اخد حقي من حد لو جه عليا.